उठड़ा रोहे तीतर राचिस्थान में रोहे <hesitation> ती राचिस्थान। का जहाँज कोई ती उठड़ा रोहे ती काई कोरे की एक मेनान खाने ने। एक मेनान पानी <hesitation> जी एक साथ एक तोझ खाईले। जी एक तोझ खाईले ने इन्री कुबड होगे इन्री कुबड मां पानी ग है एक। साथ खाईलेने ने <hesitation> एक साथ पानी पीलेने उसाद। जी कोरे ती राचिस्थान में तमीले भी नी तो उठड़ा रोहे जाए।